Hawlu lesdi mai nange buri dudugo be cheedu. be Wala hawlu dungu be pewol ha lesdi mai sai guldum be cheedu. lesdi mai Wala ledde masin kanjum wadi guldum buri dudugo ha lesdi mai. ummatoore lesdi mai Wala rema ngam soinde ndiyam watan ko be a'wi ma, Audi mai fudaata. Hawlu mabbe Wala wailita Sam kullum bedo nder guldum on tan ha lesdi mai har warti ummatoore lesdi mai vowi be guldum.